झिंगुरा अथवा मकरा, हम्मर जातमे झिंगराफे कह्तिया। आऊ मकराफे कह्तियाँ। झिंगुरा एक्ठो किर्मा प्रजातिमे पर्तियाँ। येने छोटमोट रह्तियाँ आउर येने <hesitation> जहाँफे मिले सिक्तियाँ। कुइक् घरमे, कोठामे जहाँफे मिल्तियाँ। आउर येने जोन अपन जाल बनैले रह्तियाँ। एन्के जालके मुख्य काम चाहिं अपन खानाके तहिन रह्ता अथवा उही जालमे बिझल खाना चाहिँ एन्के आहारा रह्ता।